Gny fomba fandraho-ana pomme de terre da miraikitry ao izy no hotriky maromaro ampidiry agnaty laforo, fa matetiky aloha fanova fandrahoa pomme de terre da ajoboky agnaty rano, atikitsy ambony vilagny eo da atikitsy ambony afo, mafana igny da masaky izy zay fe alohany hanaovanan'izay aloha tsy maintsy ofasa izy fe arakaraky avao aloha. Misy no hotraky atao agnaty laforo zay izy tsy mila ofasa aloha fa igny vatany igny avao ampidirin'agnatiny agny direct da zay. Fa matetiky ofasa gny pomme de terre.